فروٹ سموڈی بنانے کا طریقہ: آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا رہتا ہے، چیزوں کو جمع کرنا۔ ایک کپ تازہ دودھ لے لینا۔ پھر اس کے بعد میں جو بھی پھل کی فروٹ سموڈی آپ کو بنانا ہے وہ لے لینا۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی چینی لے لینا اپنے سواد کے انسار، اور چار سے پانچ آئس کیوبز لے لینا۔ اب کیا کرنا: پہلے دودھ ڈالنا، دودھ کے اندر کٹے ہوئے پھل ڈال دینا، پھر کٹے ہوئے پھل ڈال دینا۔ اس میں شکر ڈالنا، شکر ڈال کے اس میں تھوڑے آئس کیوبز کو ڈال لینا۔ ڈال کے پورا گرینڈر میں ڈالو، گر گر گر پورا پیس دینا۔ ایک جگہ آتا، وہ ٹائم پہ سمود ہو جاتا، پر ایک دم گاڑا ہو جاتا۔ وہ ٹائم پہ گرینڈر میں سے نکال لینا، گلاس میں ڈال لینا۔ ہونا تو پر ایکسٹرا آئس کیوبز ڈال لیں گے۔ ختم، آپ لوگوں کی فروٹ کی سموڈی بن گئی، آرام سے بیٹھ کے پی لے سکتے ہیں۔